གཟུབ་ཡམ་གི་སམ་ཆེ་སེང་སམ་དྲུག་དིག་ཆུ་རོགས་ལོ། ཁ་ཕྲག་ཀ་ལབ་སེ་སུ་དབར་ཆེ་ན། གཟུབ་ཡམ་ཆིག་གུ་ཊེ་ཁང་གི་སམ་ཆེ་བི་གཉེན་ལེགས། ཨོ་དི་སམ་ཁོང་གི་ཐུག་བོ་གྲུབ་ང་ཚང་ན། གུ་དབའུ་བའི་དེ་གི་གད་སུ་ཀུ་གི་གུ་ཝའི་གང་། ཨོ་དེ་ཀུའི་ཆ་སྣག་ཆ་བེན་ལེབ་བེན་སམ་ཆེན་ལེབ། ལག་གོ་ཐེམ་ཆིག་རྟེན་ཀན་བའི་ཨོ་དེ་ཐེམ་དི། ཀུའི་གི་ཀུའི་ལེགས་ལེབ་ཐན་སེན་ཐན་སེན་གུ་ཝའི་ཀབ་སུ་དི། ཏེ་ཀུ་གི་བཟུམ་རུག་རྒྱེས་བཟུམ་བཟུམ་ཅུ་སྣེ་གི། ཨོ་དེ་ལེེ་ལེོས་ཐན་ཀས་དེ་ཐེམ་ནུམ་སེ་ནུམ་སེ། ཕྱ་བ་བརྒྱ་བར་ཨོ་དི་སམ་གི་ཁ་ཐུ་ལབ་ས་། ཏེ་ཁོང་གི་ཨོ་དི་སམ་དེ་ཐུག་བོ་གྲུབ་ང་བལྟེ་སུ། ཁོང་གི་བལྟེ་ནང་དབའུ་མཐུ་སུ་བའི།